Ohatra za zao ai mbô miombon-kevitry amin'ny zany malôha satria o ny fahaizantsika gasy boka kaofa raha zany n- kaofa nagnompignompy fôtsifôtsy lokony de fa ata ronono edy, zay amin'ny antsika gasy fa ronono zany normalement zany avy amin'ny tegna le raha nahazahoàgna azy ôhatra avy am'biby na avy amin'ôlogno zay le ronono zany fa ankoatran'zay malôha ohatran'ny tsy ronono fahaizako azy, magnan-jany.